كيفية ربط الحذاء، الحذاء هذا يوجد له كذا أكثر من طريقة كي يمكننا ربط تلك الحذاء، سوف نقوم أول إشي بالمناسك ذلك الرباط بالأسفل ونلتف به نضع اليمين خلف ي- عكس اليسار ونقوم بالجذب لنا ثم بعد ذلك نجعل له شكل كشكل.